Belizika io izen̈y tanàna hely fa manakerana reo amy resaka fomban-drazana ndraiky fomba amam-panao izen̈y. Ia, reo izen̈y manan̈o resety sôkôla isaka taôno maresaka raha izen̈y. Avy eo reo koa izen̈y misy karnavaly zay hiaran'ireo amin'ny UNESCO maneran-tany izen̈y.